Kite mamep mamepe paka are sua'ne paka to <noise> pepian ara paka to pepian imunan ta su tampa na ara on one rupanta su ember ore su panta su loyang na are na imbun te kite mamiho <hesitation> apa kumangase ru panta rinso na lumbo onden ta ake bo kumangase kucek-kucek kaco umane mayan te'e la najadi na na paka to <noise> na ne embun terupanta su ember ore su loyang wu putali tali sene ta sene omane mabersih ara bi rupantang wu mera wu mangase kuca-kucano ore ore putali-tali nate teara mabersih paka to to toniimun ta pai to ara nasoye e paka to paka to ni pepe na men Mamboya kotinting puruk pantapa paka huma ne ma-ma-masau ma-ma- maku mangase e one pai e rupane su ara one erupansu sopotinting ma'de mayama ma jadi paka to menstrika mangase